Sul on iks aigu minno kullõldaq egä kõrd olnuq. Parhilla ka, ku mul om maru rassõ, ma tiiä, et sa kullõt mu ärq. Ja sullõ ma julgu üteldäq kah kõiksugutsit asjo. Egaq mul ei olõki kedägi tõist, kinkalõ ma julgunuq nii isiklikkõ asjo kõnõldaq, ku sullõ. Sa olõt tõtõstõ üts hää sõbõr!